Disɛba n wan nyaŋɛ basɛ ti fu vo'osum fi'ira koo tara fi'isegɔ de la galiki, geeni, n la zim sɛba ti ba ni dikɛ ba iŋɛ konko duma puan koosa la.